ہمیں بیلن کی مدد سے روٹی کو شیپ کیسا دیتے؟ سوال یہ ہے۔ تو ہمیں بیلن ہے، اسو استعمال کرتے، چوکی پہ رکھنے واسطے۔ چوکی جس پہ آٹا، آٹا کا گول بناتے، گول بنا کو آٹا رکھتے اُس پہ۔ اور پھر بیلن سے اُس کو دبا کے گھماتے، چاروں طرف، چاروں طرف گول پیٹن میں گھماتے، جیسا جو گھوم جائے۔ گول، وہ ایک پیٹن بنتا۔ جیسا وہ پیٹن بنتا، وہ ریپیٹ کرتے رہنے کا، تب تک ایک لیمیٹ ہو جاتی کہ روٹی پتلا ہو جاتی۔ اور ایک پرفیکٹ شیپ آ جاتا۔ جیسا جو گول شیپ آیا، وہ ایسے بننا رک جانے کا۔ وہ ایک گول شیپ دے دیتا روٹی بننے واسطے۔ بیلن کو اُس اینگل میں گھماتے کہ ہر اینگل میں چاروں طرف ایک ایک بار ایسا گھماتے کہ سب کا سب ایسا گھومتا کہ ایک سرکل بن جاتا۔ اس وجہ سے روٹی گول بن پاتی، بیلن کی وجہ سے، اور اسے ایک پیٹن ملتا۔